Defde e nokku ɓuuɓɗo no feewi newaaki haa teeŋti tawa defirta ko leɗɗe. Ɗum ena leelna ndefu ma no feewi kadi hurmina ko ndefeta ko.